<laughs> eeee oshinima ndamona monghalamwenyo shayolifange, ee- ooh okwali haitale komalungula okavideo kamwe, ombwa tayiiningifa yafa yateka omaulu, ashike nee ombwa aayo mboli oina elalakano loku tauluka opate. Oku tauluka opate nee oku tauluka kwayo oho oya hala okutauluka opate ngaashi ngoo ovanhu ndishi hava tauluka eepate, oshiningwanima aashi osho shili, noshili shaningwa moshilongo shedina nigeria. Ombwa ei, oya kendabala ku tauluka opate yamona ovanhu eshi tavataluka kutya ngeenge omunhu ota tauluka nena oitukutuku ohaikanghama. Ombawa nayo oya kendabala ashike okweendifa omaulu okomesho oo okonima tayaa shakifa afa ngeno yateka ngahenya tayiikokolola naana nafiyo yakonda opate naashi neeyakonda opate ngaho ombwa oya tauluka naashi yatauluka oya tameka okweenda naana ngaashi ina okukala yaenda i- i- iheli hano monghalo inya yafa ombwa yateka omaulu. Iyaa okwali shayolifange shili neenghono adishe shaashi ondakamona kutya mboli ombwa oina ashike omadilaadilo afa omunhu, ombwa tailikoko taitauluka opate eshi yatauluka opate lwanima eshi yafika kombinga yaandiyaka yopate yoo ota yeende naana pamukalo oo ina oku kala yaenda naana ngaashi naana yalongwa paushitwe. Okwali oshinima shiyolifa shili, iyaa shoo osho oshinima shayolifange monghalamwenyo ondeshi monene komalungula, ashike oshaningwa moshilongo nigeria, okwali shiyolifa shili.